Aa kôkori karahaa-ã yê darrayaa-ã yê hartundoo zaga yibedindi. Karaha tauwo yina mundu tam, yina mundu kôkori-ĩ hartunoo yibeyindiã to koa tam. Gali yina taa ndê nuwo, yunu turo kôi a kôkori-ĩ karaha su čîĩ hi su nau ni kideŋuũ ni kôkori-ĩ toriĩ karaha-ã ha orroyini. Yunu gudi-ĩ kôkori-ĩ lôko yiga toruwo su asubu či kôkori-ĩ hi orroyinîe asubu to toruũ ni kôkori a kôi hartudĩ su yina guru yûduũ orroyindia čûo. Yina orroyindiã mura čûo či yunu turo ni su bûniĩ. Yunu turo ni su nai, kôkori-ĩ kôi a hartidĩ hi su nai. Yina to koa gunuũ tam. Gali mbo aũ njetoo ni gali. Gali kôkore-ã muro kôkore giba-ã yê kôkore êske-ã yê mamnu šiša. Kôkore giba-ã ni mura čû, turo dudu čî turo yigannu čî orroyini. Gali kôusu hunã kôussu a bui karaha yunu kôkorii-ĩ. Turo yiganno turo dudo, gali kôkore êska-ã ni yigani-ĩ gunnó dudo yidanú. Gali kôi a hartunoo ôbusu-ã čurui, mbo mannu ôbusu-ã muro kôkori-ĩ hi duna čeni ni oroyini. Yunu duna čenĩ muro. Ôbusu-ã čuruwo sûgoi haki tedú migizi tohî. Asubu, asubu a du hûrodi-ĩ hi čî hi su bozĩ ni kôkori-ĩ ši bazi ni sugoi dî haki tennó tohi. To koo tohoo muro unda yibeniĩ. Gubudi yunu-ã karaha-ã ha kidekinĩ kôi kôkori-ĩ hi su nau ni kubo numa du yunu turo kohuũ ni kideŋuũ ni kôkori to yina guru kôkori yuhurkia čûo huruũ ni wô nai. Asubu hunu hûrodi-ĩ čiĩ toriĩ. Odu yina naa ada mbo mannu su yûdiã yê su bûniã yê gunna tam. Gali ni bôkori koo tau ni kubogo di yibenu sarru ni kôi hundã sarruũ bôli kohuwo muro. Su yunu bûi bûnuũ orroyinîe ĉî ndaki čoŋîe yunu to koo turo čî su bûniĩ. To di bu yunu to su nai njorčinoo njîki čoŋi. Odu kôkori-ĩ du duniĩ asubu hunu mbo toruma su nai du nai gali di lôko njîki čoŋoo ôbusu duniĩ. Yunu ôbusu duyindĩ mannu gunuũ tam. Karaha-ã su dunuwo muro karaha wallanuwo ôbusa-ã duyini kôkori-ĩ ôbusu duyini. Lôko ôbusu duyi kelekeleego togusoo kûrtuũ ni kôi a mbo toruma ha su duniĩ. Su dunuũ ni tuniĩ asuba huna mbo huruã tunuũ ni lôko gali di njîki čoŋoo gali di tuniĩ gali di tunummoó mannu suru yidanú, sûllo koo šûgoi tugopudi, tugopudu ni karaha-ã muro bibiyi njeni. Kôi to yinidindîe tugopudĩ yiŋgaldu gali di tuniĩ, gali di tunuwo, odu asubu a mbo kidekinĩ huruũ ni wô. Kôkori-ĩ wô bozi busamma ha bozoo kôkori gudi-ĩ ko karaha-ã odu orroyini. Odu ndedi. Gali darraya-ã karaha-ã ko gunú, mbo mannu kuyo, či to manu asuba huna yida asubia huna mîndie yida tiri hundã de yibedi hundã gunnna turonnu. Kôkori hunã su lûli čuruwo muro, lûli to mbo zaga karaha-ã yibenuma muro ŋadu yibeniĩ. Yibenuwo muro tooni su toriĩ su torruũ ni kôkori-ĩ yuna-ã ha su ĉîĩ asuba tau ni asuba huna čûo huruũ ni yiga torruũ ni kubogo di yibeyiniĩ. To koo di yibenuũ ni sûgoi ôbusu hunã dunuũ muro mannu ôbusu duniĩ, ôbusu dunuũ ni su naĩ, su nawo gali di tunuũ ni su yîbenuwo muro. To mannu asuba hunã barayini asuba huriã yê, šûgoi yininiã gunna barayini su nai su nauwo odu kubogo su konuũ ndedi ai a koo.